Fomba hitehirizako tongo- ny tongolo sy ny tongolo gasy mba hampaharitra azy ela kokoa dia ataoko amin'ny toerana maina izy sy azon-drivotra mba tsy hampaniry azy, ary koa ilaina izy atapy masoandro matetika ary mila an'azy tena madio foana.